اول ذكرى تجي ابالي بمرحلة الطفولة هي من فزتو ابطولة المحافظة بالتايكواندو - كان عمغي ايدعش سني ،وكانت أول بطولة افوتا بحياتي كلتا - فكان شعور ولا اي شعور، شعور كلش مميز